สะดวกสบาย เพราะถอนเงินอยู่ไสกะได้

สะดวกสบาย ฝากเงินอยู่ไสกะได้ บ่จำเป็นต้องไปธนาคาร

เก็บเงินสดไว้ดีแล้ว บ่ต้องฝากธนาคาร

ทุกวันนี้บ่มีความปลอดภัย เพราะมิจฉาชีพหลาย

ข้อยคิดว่าอนาคตสิบ่ค่อยมีคนเงินฝากเงิน เพราะรายได้น้อย

ถอนเงินอาทิตย์ละเทื่อ บ่ได้ค่อยได้ใซ้

ข้อยสิถอนเงินอาทิตย์ละพัน พอได้ใซ้ได้สอย

ใซ้จ่ายในชีวิตประจำวัน บ่จำเป็นต้องโอนผ่านแอป

ข้อยมักซื้อของออนไลน์และมักเก็บเงินปลายทาง เพื่อจะได้ตรวจสอบสินค้าได้

มีความปลอดภัยสูง ธนาคารแต่ละธนาคารมีความปลอดภัยของโตเจ้าของเอง

มันสะดวกสบายมาก แตกต่างจากเมื่อก่อนต้องไปที่ธนาคาร

เก็บไว้ เดี๋ยวจะ ธนาคารเขาจะดำเนินการถอนเงินเอง

ชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญเพราะสร้างความน่าเชื่อถือ

ในอนาคตบ่มีผลหยัง

ติดตามข่าวสารพวกหลอกลวงและการรีวิวซื้อของ

ธนาคารควรมีความปลอดภัยเพราะบุคคลฝากเงินกับธนาคาร

บ่เคย เพราะข้อยคิดว่าตู้ถอนเงินสามารถทำได้แค่ถอนเงินเท่านั้น

ควรมีติดตามข่าวสารของลูกค้าเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

บ่ค่อยได้ติดต่อ เพราะว่าบ่ค่อยได้ใซ้ บ่มีเงิน

ข้อดีคือบริการได้ใกล้บ้าน สะดวกสบายมากขึ้น

ท่าโดน เพราะการบริการบางที่อาจล่าช้าได้

ควรปรับปรุงการต่อคิวและใซ้บริการ เพราะคนต้องไปต่อคิวตั้งแต่ใซ้ใซ้

สำบายใจขึ้น เพราะเขาเข้าใจอารมณ์ลูกค้า

ถามพนักงานดีกว่าเพราะทุกที่มีการบริการดี

ข้อยมักจะถามพนักงาน เพราะจะได้ข้อมูลโดยตรง

กะโทษแต่ธนาคารบ่ได้ เพราะตัวเราเองเป็นคนเสนอ มักโลภมากเอง

การลงทุน เป็นเงินเย็น

การลงทุนมีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นอายุกะเป็นสิ่งสำคัญ ต้องศึกษาให้ดี

คนรุ่นใหม่มักลงทุนในคริปโต บ่ค่อยเก็บเงินฝาก

ซื้อมา ขายไป เฮาได้เปอร์เซ็นต์

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง

บ่มี เพราะว่าเป็นการตัดสินใจของตัวเราเอง

กะลงทุนทองคำ เพราะอนาคตทองคำอาจจะขึ้น

ง่ายขึ้น เพราะแอปธนาคารแต่ละแอปมีแพลตฟอร์มการลงทุนได้หลายรูปแบบ

ควรวางแผนในการใซ้เงินเพราะจะได้รู้รายรับรายจ่าย

คนอีสานเข้มงวดในการใซ้เงิน เพราะกว่าสิได้เงินแต่ละบาทมันหายาก

ควรประหยัดเงิน เพราะเงินน่ะหายาก

คิดหนัก นอนบ่หลับ หนี้สินกะมี

คนรุ่นใหม่บ่ค่อยวางแผนในการใซ้เงิน เพราะคิดว่าเงินหาง่าย

ข้อยคิดว่าถ้าหาได้สามร้อยกะควรสิเก็บจักร้อยหนึ่ง

ข้อยอยากได้รถขี่ ข้อยเลยออมเงิน พู้นแหล้ว

ข้อยคิดว่าคนรุ่นใหม่มักเก็บเงินไว้ในธนาคาร

เพราะจะได้รู้รายรับรายจ่าย แต่ละมื้อมันส่ำใด

การใซ้เงินเกินใซ้สิมีหนี้สินรุงรัง บ่ดีในการใซ้ชีวิต

สมควรต้องทำ เพราะว่ารายรับรายจ่าย จะได้รู้ว่าเฮาจ่ายเงินไปไส

ลดได้ถ้าเฮามีค่าเฮาจ่ายสูง บางอย่างเฮาบ่จำเป็นต้องซื้อ

ทำให้มาก กินให้น้อย

อนาคตเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นต้องมีเงินสำรอง

เขียนรายรับรายจ่ายเพื่อสิฮู้การวางแผนเงิน เงินไปไสมาไส

ข้อยคิดว่าข้อยสิขับรถส่งของเพื่อเป็นรายได้เสริมและเลือกเวลาทำงานได้

ข้อยคิดว่าอนาคตอาชีพการตลาดออนไลน์ สิทำเงินได้มากมาย

สอนตั้งแต่รู้จักการใซ้เงิน

เป็นเรื่องของเขา บ่แม่นเรื่องของเฮา

บ่มักส่งสติกเกอร์ เพราะว่า

จะแชตหา เพราะสะดวกสบายในการแชต

สนิทกันมากขึ้นเพราะคุยได้ตลอดเวลา

ใช้เวลาว่าง เพื่อเสพข่าวในโซเชียล

แต่ละแพลตฟอร์มสามารถช่วยเก็บข้อมูลส่วนโตไว้ เป็นความลับดี

บ่ตอบเพราะข้อยบ่รู้จักเขา

สะดวกสบาย AI สามารถทำแทนได้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

บ่ต่างจากหม้องอื่น แต่ว่าภาคอีสานมีสี่ฤดู

ย้านอยู่ เพราะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มักอากาศหนาว เฮ็ดให้เย็นสบาย บ่ฮ้อนอบอ้าว

มักสภาพอากาศตอนฝนตก เพราะเฮ็ดให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำ

ดังไฟฝิงซั้นแหล้ว

ติด ติดตามใน YouTube เพราะมีข่าวสาร live สด ตลอด

มักใซ้เวลาในโซเชียล เพราะติดตามข่าวสารได้ดี

โซเชียลมีข่าวสารมากมายให้ติดตาม

ชายแดนไทย กัมพูชา เพราะว่าเฮ็ดให้คนไทยขาดคนงาน แรงงาน

ข้อยชอบเบิ่งข่าวเป็นภาษากลาง ทำความเข้าใจได้ง่าย

ข้อยมักเบิ่งข่าวช่องสาม เพราะติดตามได้ง่ายและไลฟ์สด ประกาศผล

หนังสือพิมพ์ บางทีอาจจะสำคัญเพราะโซเชียลเข้าบ่ถึง

ข่าวสารต้องเสพอย่าง proofread เพราะว่า

บ่มี การติดตามข่าว เพราะข้อยใซ้เวลาว่างไว้แต่เสพข่าวเท่านั้น

สิ่งแวดล้อมตอนนี้อุดมสมบูรณ์คัก

ต้องแยกขยะ เพราะจะได้เก็บสะดวกสบาย

ภาคอีสานเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์ เพราะต้นไม้หลาย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

งดใซ้ถุงพลาสติก ใซ้เป็นถุงผ้าแทน ช่วยลดโลกร้อนได้

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการใซ้ชีวิต เพราะสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมใซ้สิดี ⁠

จังหวัดภาคอีสานบ่ค่อยมีมลพิษ เพราะอุดมสมบูรณ์

ลดการใซ้ถุงพลาสติกยาก เพราะว่า

ปกป้องสุนัข เพราะโลกทั้งใบของเขาคือเฮา

คนรุ่นใหม่บ่ค่อยสนใจประเพณีเก่าเก่า

ประเพณีบุญบั้งไฟ เพราะว่าเป็นประเพณีที่ยาวนานมาก